ई ते हमहू देखले बाटी कि कुछ कपड़ा जलरोधक यानी जल के रोकी देले पर कुछ कपड़ा अइसन होला जवन जल के <noise> रोकी नाहीं पावेले। और जल ओनके आर पार चली जाला आ उ कपड़ा गीला हो जाला। <noise> जलरोधक कपड़ा के उदाहरण छाता और रेनकोट और मोट जैकेटो होला जे बारिश में हमनके भीगे से बचावेला। एकरे पीछे के कारण के अध्ययन ते हम नहीं कैले बानी लेकिन जाहा तक हमार अंदाजा बा उ कपड़ा कवनो अइसन <hesitation> पदार्थ के धागा से बनल रहेला। जेसे उ पानी के आर पार नहीं आवे देला अउर अप्ना ऊपर से सरकाके बाहरही गिरा देला पर एकरे पीछे के वैज्ञानिक कारण का बा ए ते गहन अध्ययन पे पता चली सकेला।